कपास मतलब कठरिया भाषामे रुवा, रुवाके कपडा या टिसर्ट बनाइक तहन बहत चरण पार करेक परता जेहमे <noise> ति यि प्रकारके हे। <noise> सुरुमे रुवाके सफाइ <hesitation> कर परता । रुवाके सफाइ करके डोरा बनाइक परता, डोरा ति कपडा बनाइक परता, कपडा बनाके ओहमे रंग लगाइक परता । ओहका पाछे कपडाक डियाइन या रुप देहेक परता । रुप <hesitation> दैके पाछे का ढाँचा बनाइक परता, ढाँचा बनाके सिना काम हुइता । आउर सिना काम करके <noise> हमरे ओहके जँचना काम, सफाइ करना काम आउ गुणस्तरके जाँच करना काम हुइता । आउर अन्तमे जब सब तयार हुइजिता तौ ओहके हमरे बजारमे बेंचेक पठाइ जिति ।